وړاندوېینه نن سبا یو مهم علم دی. د وړاندوېینې پوهې یا علم ته د احتمالاتو علم وایي. موږ کولی شو وړاندوېینه وکړو، خو د شواهدو او معلوماتو په اساس نه له خپلې ګېډې. یو ډول وړاندوېینه د اسلام په دین کې حرامه ده، په کومه چې چې پرته له شواهدو د یو چا د راتلونکې په اړه غیب وایو. غیب یوازې الله ته معلوم دی.